في يوم من الأيام، كان في شبح يخاف من الظلام. كان يتجول طوال النهار في الأماكن المهجوره. لكن أول ما يحل الليل، يختفي في الزوايا. بس في يوم قرر يواجه خوفه، واكتشف إنه مو كل شي يسبب الخوف.